حياك الله أستاذي الفاضل، إن شاء الله هذي السيارة راح تعجبك فيها مميزات كثير جداً، فيها مثبت سرعة وفرامل طوارئ أتوماتيكية، وعندها خاصية تحذير عند المنحنيات الحادة، وفيها مراقب نقطة العمياء اللي هو عبارة عن صوت أو رمز أو اهتزاز، ينبهك إن في سيارة ثانية في محيطك، وفيها تحكم إلكتروني للثبات يمنع السيارة إنها تنقلب في المنحنيات أو لما تظغط فرامل.